ياخويا تعرف قديش نحب نحكي معاك, وتعرف قديش معزتك عندي, أما كي ما تشوف نخاف الخدمة تزيد تكثر عليا ونضغط في الوقت وترسي نقعد بعد الوقت في الخدمة, خليني توا نركز شوي, ومن بعد نرجعلك أول ما نكمل الخدمة, وإن كان تحب بعد انت عندي فكرا, نمشيوا نعملوا قهوة بعد الخدما, هوكا وقتا نحكيوا على راحتنا حتى حد ما يقلقنا ونبديو مرتاحين, ما عندنا خدمة لا عندنا حتى عندنا شي.